والله صراحة هذا سؤال صعب بس مثلًا لو سألتني هذا السؤال راح أختار الوظيفة اللي أحبها، ليش؟ لأن الشغل اللي ما ت اللي تحبه ما راح تحس فيه بالوجت راح ينقظي الوجت بسرعة، وكمان راح تتطو فيه وتطور فيه مهاراتك أكثر، صحيح إن الفلوس مهمة بس طبعًا السعادة أهم.